Se nkemede nchnam ini emi akpni ufañ. odude ono inn, nsukhode nnana nyene mmọñ mma mosukhore nnana ndii idap an ndu idap oro mma ndemere idem mmi anak enem mmin, mfiak unyene odudu, mfiak nyene nsọñ ideme ini emi unyenede ufañ ndii idapo, mme ndiha idap, nkuud nwed mme nkuudke nwed ndii idap mkpo iba oro ke nkeme ndinam ke ini unyenede ufañ.